भगिश हनत् अमि पोथोमोते मतितु दुनिअ के खमन् के कतेलो। कतेलो हि जबर्बु रुखए दु, दुनिअ मतितु खमन् गोइ गुर कोए लो, गुर कोए पर्मिखार् दैफर् दु। दि फुल मे मतितु लकोत् मिहार् दैदो। दि किशो मनु किकोरो, फुरु फुरु पुति दैके, गेनेतलक् फुर्लोरे पुति प फुर्लोरे पुलि एबु अने अमि दुनिऐके। जुखि म हि चुत्तिन्ग् गोइ लकै दु। लकै दि, दिनि सैद नम बिशोत्, अमर् खिपतु कोजे। तैशोत्, हप्त पन्दनिम बिशोत् कोजलि मिलि, होदप् अलक् उख होइ। उख होइ बिशोत्, अमित् अपरि उथैदो। उथैदि, अमि लिने तो लिने गोद गर्देन् हन् मिल होइ। मिलै, अमि दुनिऐके तक् मोरो मतखि तक् ललन् पुलन् कोरु। अरोह् दोल्जिन् मनु बिशोत्, अमि जिति ऐतु मतितु तैद् होव। तिते किकोरो अमि, <hesitation> जे तक् मज्बुत् कोए, अको बेलेक् जगत् कोते नेसिफ् कोरो। तिते जनो रुक्, बोस्तुतु दन्गोर् होलो, एतुतु एतुतस् न होइ। एकर्न अमि किकोरो बेलेक् जगत् कोर सिफ् कोरो। सिफ् कोर बिशोत्, अमित् तक् अको पोपल् कोरो, जेनेत् हरव् पनेरि लोग्, खर्दे लोग्। अनेगै कोरि, दुनिऐके तक् ललन् पुलन् कोरु, दन्गोर् दिखोल कोरु। कोरु अबिशोत् दुनिऐके फुरु लय्, हेबो दिते बगि सान्, देखिपो दुनिऐके। सारजिते खओलव, खओबुर् अमे हतिदि, अमेलिए उथैदि वो।